Pesawat nege kalo ene o soro, angge karna sema mansia yang gosa ene, karna negena ge mesin, mesin nege sema ena ma wayar, a trus sema ene pake ene ma goroho, trus so hidup ene, so loho ene rasi ene yo soro. a gatege